Haa kwamotru kwetre vanyama va disaini ivili kwetre vanyama twefuga na vanyama pori, vanyama valya vekaa pori ve vaami saidi